Tadidiko tsara ndraika izy igny fô ny olagna fôgna zagny, ilay vola am-pelantagnako zagny mbola tsy ahafahako manatanteraka nofinofy anahy igny. Fa za koa fa misy vola ndraiky, tsy maintsy mbola hotanterahiko fôgna izy igny satria raha tsara kale